מ'נעמט די שטעקן און מ'לייגט עס אונטער די צונג פון די וואס פילט נישט גוט און די- און דעמאלטס ווען ס'איז אונטער די צונג קען עס פילן די טעמפעראטור פון די מענטש און ס'קען זאגן ווי הויעך אדער נידריג ס'איז.